جنگل وچوں پھر میں سیر کرنے لئی اپنی طبیعت وچ پریکٹیکل اتے مضبوط مانسک طبیعت دی وی ضرورتاں۔ <hesitation> جدوں وی اگر میں جنگل توں ہاں تو میں زمین دا موسم، جنگلی جیواں تے کسی دی سمبھَوِت خطرے نوں دور رہوں۔ اتے ستھانک پودے اتے دی جانکاری کتھے کر کے جاں۔ اتے اپنے شریر نوں تندرست رکھ اتے صاف پانی، کھانا بچاؤ آدی خطرے توں دور رہو۔ تاکہ توہادی صحت تے کوئی فرق نہ پئے۔ اتے آج ضروری وی ہے جنگلاں تے جِندر توں جِندا لئی سَبھ اتے <hesitation> زہریلے جانداراں توں دور رہو۔